په سپورټ کې د فعالیت لوړولو د درملو کارول اخلاقي نه دی. دا ډول درمل، چې ډوپینګ هم ورته ویل کېږي، د لوبغاړو تر منځ عدالت له منځه وړي، ځکه چې دا هغوی ته ناعادلانه ګټه ورکوي همدارنګه، د دې درملو کارول د لوبغاړو روغتیا ته هم زیان رسوي.